Osht shumë me randsi me pas miq të larmishëm që vijnë nga kultura të ndryshme edhe nga vende të ndryshme. Shoqnia e larmishme ka shumë t'mira, sjellë shumë benefite, t'i zhvillon aftsitë shoqrore, ta zgjeron rrjetin shoqror, ta zhvillon tolerancën, t'jep mundsi me kriju përvoja të ndryshme.